Ny legime a tehirizigny alaohan'ny tsy azo hinanagna azy matetiky miankigny <noise> amin'ny nahaila azy na <hesitation> nitazomanao azy amin'ny tragno <noise> ohatra hoe izy mbaola tsy maratra zany azo taihirizigny faogna.